درچة الحرارة المفضلة بالنهار هي بتكون من العشرين الى الخامسة والعشرين درچة مئوية ، بالنهار بيكون الچو معتدل الچو بسيط هادي ، اما بالنسبة الى الليل ف بتفضل تكون من خمسة عشر الى عشرين درچة مئوية ، يكون چو بارد شوي شإن يساعد الناس في النوم.